रूस एक नरों बड़ों देश है। रूस हेनी जतरा भी देश है उन सबसे बड़ों देश है। जसा भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का रेवे। उसा ही रूस में ईसाई धर्म का लोग ज्यादा रेवे। रूस अतरो बड़ों देश है के एकाडी़ दन होवे तो दूसरी आड़ी रात होवे। आया दन अपण देखर्या के रूस ओर इजरायल दोई देश आला उला लड़र्या। नरा दन तक युद्ध चाल्यो। अगल बगल देश का प्रधानमंत्री उणे समझार्या के मत लड़ो । मनख मर्रया, तो असा रूस एक शक्तिशाली देश है।